ரஷ்யா உணவுகள் மிகவும் பசுவான மற்றும் கடுமையான. பருவநிலைகளுக்கு ஏற்ப வடிவமைக்கப்பட்டவை. ரஷ்யாவின் பாரம்பரிய உணவுகளுக்கு உள்ளமைப்பாக. இருக்கின்றன போர்ச்ட் என்ற பீட் சோப்பு மற்றும் பிகோஸ். என்ற இறைச்சி மற்றும் காய்கறி சோப்புகள் ரஷ்யாவில் பெல்மினி. என்ற இறைச்சி மசாலா விருந்து ஸ்டரோகனொப். என்ற மைதா பாரம்பரிய உணவு மற்றும் போன்சிக். என்ற பான்கேக் போன்றவை உண்டப்படுகின்றன. அங்கு அதிகமாக பரிமாறப்படும் உணவுகள் மாச்சும். கிரேவி மசாலா கீட்டோ காய்கறி மற்றும் தானியங்களை உள்ளடக்கியவை.